<hesitation> kalau untuk binatang yang hidup di aek selain ikan tu ado buayo, ado udang, ado-o-o katak atau kodok ado apo lagi yo, ado-o-o cumi-cumi yang di laut, ado apo lagi <hesitation> kuda kuda kuda laut ado jugo terus apo lago yo biawak oya biawak termasuk jugo ado ular kadang ular tu biso di aek kan ado ular di aek <hesitation> terus ado apo lagi yo <hesitation> > kepiting, ado lobster, ada kura kura, ada.